Roodsi kultuur um sääne põh'amaa kultuur, sääne Skandinaavia uma. Ja mis tä sis um? Esiqhindäst tä um küländki eesti kultuuri muudu, a iks umajago tõistsugunõ kah. Tä um ka norra ja taani kultuuri lähküne väega.